Vui i savé propi cum giué ënsema, i seve propi brau cume scuaddra e al e 'na coza impurtanta për gagné la la partìa, rësté sempre tüti ënsema e giué bin